Mia mare al e stà la persun-a pi ëmpurtanta ën mia vitta për ël mument përché chila a m'a mustà a vivi e a m'a ënsegnà tantissime coze ëmpurtante për mia vitta e përché a më völ propi tantu bin e co mi völu bin a chila